ตู้กดเงินมันกะสะดวกสบายเดะ กะบ่ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ นั่งรอคิว กะกะเฮ็ดอยู่ตู้นั้นเลย แต่ว่าคันเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกะกะบ่เป็นนำเดะ เพิ่นกะคิดว่ามันบ่สะดวก เพิ่นกะสิย่างเข้าไปในธนาคาร แล้วแต่ถนัด แล้วแต่มัก แต่ว่าวัยรุ่นเขากะนี่ล่ะ ATM

บ่รู้ว่าแตกต่างกันปานใด เพราะว่านี่กะเกิดไว เกิดมาก็เห็นฝากเงินในอันนั้นแล้ว ตู้ ATM แล้ว บ่เคยไปฝากเงินในธนาคารจักเทื่อ แต่ว่าคิดว่ามันกะน่าสิสะดวกกว่าสมัยก่อนอยู่ล่ะ ว่าสมัยนี้มันกะพัฒนาอิหยังให้มันรวดเร็วทันใจคน

เบิ่งก่อนเลยอย่างแรกคือคนเขาแนะนำธนาคารใดที่สุด แล้วกะความปลอดภัย แล้วกะเบิ่งหม้องว่าสาขาอันใดมันหลาย เพราะว่าบางธนาคารสาขาบ่หลาย คันกะไปอยู่ต่างจังหวัดกะสิไปเฮ็ดไปแก้นี่มันกะยาก กะต้องเบิ่งหม้องสาขานำ เบิ่งหลายหลาย

ฝากธนาคารไว้ดีกว่า แต่ว่าเฮาต้องเลือกดีดีว่าธนาคารนั้นที่เฮาไปฝากนั้นมันสิโอเคบ่ มันสิเฮ็ดเงินเฮาเสียบ่หรือว่าเขาสิล้มละลายอิหยังบ่ อย่างน้อยธนาคารนี่เฮาปลอดภัยกว่าเก็บไว้นำเฮา เก็บไว้นำเฮาเฮาอาจสิหลงสิลืมหรือว่าเฮ็ดเสียหรือว่าเกิดเหตุบ่ดี อย่างแบบเฮาปล้นอิหยังนี่ เฮาเฮาสิเสียเงินนั้นไปเลย

เลือกธนาคารดี เงินที่ฝากกะสิปลอดภัยที่สุด ขึ้นอยู่กับการเลือก แต่ว่าคันสิให้เก็บเองหรือธนาคาร กะต้องเป็นธนาคารอยู่แล้ว ความปลอดภัยอันดับหนึ่ง มีคนรับผิดชอบเงินของกะ

ที่แน่แน่ที่สิเปลี่ยนแปลงอะ กะคือความปลอดภัย ความรัดกุมในการแบบ ใช้จ่ายเงิน แล้วก็ของบัญชีกะ เพราะว่าซุมื้อนี้มันมี call center แล้วธนาคารกะได้รับร้องเรียนหลาย เขากะสิแก้ไขปรับปรุง พัฒนาส่วนนั้นนั่นล่ะ อันนี้น่าสิเปลี่ยนแปลงที่สุด

บ่ค่อยถอนเงินดู๋ คันสิถอนนี่กะสิถอนมากะแบบเอามาแตกเงิน มาเฮ็ดแบบเป็นเหรียญสิบ สิไปซักผ้าซักแพร

ถอนเทื่อละร้อยไปแตกเหรียญสิบมาซักผ้า แต่ว่า คันสิถอนอีกกะ ถอนยามแบบกะไป กะสิไปเที่ยว แต่กะบ่ดู๋ บ่ดู๋ส่ำซักผ้า

ถอนกับตู้ ATM เพราะว่ามันถอนได้ตลอดเวลา บ่ต้องไปท่าธนาคารเปิด ง่ายกว่า ไวกว่า บ่ต้องไปพ้อไผ เฮ็ดของเฮาเองคนเดียว ⁠

คันเอาแบบหลัก แบบบ่แม่นถอนเงินไปแตกอะ กะคือ ถอนไปให้พ่อให้แม่ ว่าเพิ่นกะกะโทรศัพท์บ่เป็น เพิ่นกะเงินสด

ฮ้วย สมัยนี้เขารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมเนาะ อย่าว่าแต่ทางเพศ ความเท่าเทียมด้านสังคมนี้กะสำคัญ ฉะนั้น ธนาคารให้ความสำคัญกับลูกค้าซุกลุ่มเท่าเทียมกันนี่ กะถือว่าดีแล้ว กะควรสิเป็นจั่งซั้น เพราะว่ากะอะ เท่ากันบ่ว่าสิรวยหรือจน เขากะควรสิดูแลกะว่ากะเป็นลูกค้าธนาคารเขา อือ จั่งซี้ล่ะ

เงินเก็บสำรองยามฉุกเฉินกะสำคัญที่สุด คันว่ามีหยังเกิดขึ้นกับกะนี่มันสิได้เอามาใซ้จั่งซี้ คันว่ากะตกงานกะทันหัน เออ หรือว่าเข้าโรงบงโรงบาลนี่กะต้องอาจสิมีการเบิกก่อนหรือว่าจั่งใด เงินสำรองจั่งใดมันกะสำคัญ บ่ว่าซั้นเขาสิ บ่พากัน อั่น ที่สิซื้อทอง เออ ซื้อทองมาไว้จั่งซี้ ท่ามันขึ้นราคา อันนั้นกะคือเงินสำรองคือกันเดะ

อย่าว่าแต่อนาคต ซุมื้อนี้ไปซื้อของเฮาเฮาบ่เอาเงินสดไปจ่ายแล้วเนาะ เฮาเฮาสแกนนะคะจั่งซี้ เออ ฉะนั้น มีโอกาสอยู่แล้วที่มันสิมาแทนที่การเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินที่สาขาได้ เพราะว่ามันง่ายกว่า เฮาบ่ต้องเดินทาง บ่ต้องตื่นแต่เฮา อิให้ไปท่าคิว โอ้ย นั่งตั้งแต่ พู้นล่ะแต่เฮาฮอดบ่ายฮอดแลง หิวข้าว นั่นล่ะ

กะการเก็บข้อมูลส่วนกะของลูกค้าธนาคารนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดา เขากะควรสิมีข้อมูลของกะนี่เพื่อยืนยันว่ากะเป็นเจ้าของบัญชีอีหลีเนาะ เออ การแบบ การเดินบัญชีการเงินอิหยังกะนี่คือของกะ เออ จั่งซี้ มันจั่งแบบยามมีคน เออ มากะบัญชีกะจั่งซี้แหม คันกะแบบบ่ยินยอมเนาะ เออ คันกะแบบไปเจอ call center จั่งซี้ แล้วมันแบบมากะบัญชีกะ กะสิยืนยันได้ว่าการเฮ็ดธุรกรรมนั้น บ่แม่นของข้อยเด้อ จั่งซี้แหม

การออมเงินกับการใซ้จ่ายมันควรสิสำคัญเท่ากันเพราะว่า คันใซ้สิออมหลายใซ้น้อย แต่ว่าแบบเป็นใซ้น้อยที่ใซ้ดันทุรังเพื่อสิไปออมนี่มันใซ้บ่แม่นเนาะ ฉะนั้นการออมกับการใซ้มันควรสิเท่ากัน เสมอกันดีกว่า บ่ต้อง อั่น มีอันใดดอกสำคัญกว่ากัน

อาจสิสำคัญคันเป็นคนใกล้โตโต คนที่เขาเคยเอาให้โตจั่งซี้ อือ แต่ว่าบางคน อีพ่ออีแม่โตบางเทื่อเพิ่นโตบ่ได้แบบต้องการให้โตซื้อนั่นซื้อนี่ให้เพิ่นดอกจั่งซี้ ขอแค่โตแบบมาอวยพรในโอกาสพิเศษ วันเกิดจั่งซี้ อือ โตสิแม่นอยู่

อย่างแรกเลย ธนาคารควรสิมีการตรวจสอบสถานะการโอนไปถึงบัญชีนั้น อือ แล้วก็ติดต่อว่ามันมีการโอนผิดพลาด แต่ว่าจั่งใดเพิ่นกะสิมีแบบแผนการเฮ็ดงานของเพิ่นอยู่ล่ะ อือ

แบบประโยชน์หลายเลยคือเฮาสิรู้การเฮาเงิน การเฮาเงิน การออมเงินเฮาเฮาสิมีภูมิคุ้มกัน อือ ยามใหญ่ไปหน้าจั่งซี้เฮาเฮาสิเก็บเงินเป็น เฮาสิเฮาเงินเป้น เฮาสิบ่เดือดร้อน

โปร่งใสคัก เพราะว่าเขากะผ่านการแบบร้องเรียนอันนั้นอันนี้มาเนาะ เขากะปรับปรุงจั่งซี้ คันกะกดเข้าไปในธนาคารนะ กะสิแคปหน้าจอ เอายอดเงินกะบ่ได้เดะ อือ แคปหน้าจอ แม้แต่บัตรเดบิตที่อยู่ในแอปนั่นน่ะ กะกะสิแคปบ่ได้ เพราะว่าเขาอะสงวนความปลอดภัยให้กะ ต่อให้กะสิเป็นเจ้าของบัญชีหรือว่าโหลดแอปนั้นไว้ในโทรศัพท์แล้วกะตาม โปร่งใสหลาย ปลอดภัยกะ

สิทธิพิเศษจากธนาคารแม่นล่ะเนาะ สลากออมสินได้สามสิบบาท กะดีกว่าบ่ได้นั่นล่ะ

ตอนนี้ยังนึกบ่ออกว่าต้องเพิ่มอิหยังเข้าไป เพราะว่าในแอปธนาคารมันกะมีหลายอย่างหลายแนวแล้ว กะ กะทันได้ครบเลย ใซ้แต่แนวถอน โอน ถอน โอน ถอน โอน ส่ำนั้นน่ะ

อาจสิได้บ่เบิดซุอย่างเพราะว่าบางธุรกรรมเฮาอาจต้องไปพบพนักงานเอง แบบ อย่างการที่บัญชีเฮา แบบ มันมีเงินโอนเองจั่งซี้ แล้วเฮาเฮาต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เองว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดธุรกรรมนั้น ต้องไปยืนยันตัวตน แล้วก็ อย่างให้เรื่องเงินโอนที่มันหลายเกินไปจั่งซี้ เฮาบ่สามารถเฮ็ดในแอปได้ทั้งเบิดดอก เฮาต้องไประบุตัวตนของเฮาอยู่ธนาคาร ปลอดภัยกว่า

แตกต่างกะที่ว่าเงินเดือนเข้ามื้อนี้กะสิ อาจสิบ่ได้กะมื้อนี้ดอก กะต้องแบบท่าธนาคารเปิดจั่งซี้ เพราะเงินเดือนกะกะเข้ายามค่ำเนาะ ยามแบบตีสี่ตีห้า แล้วกว่ากะสิได้ไปกดนี่มันกะ โอ้ย เลิกงานพู้นล่ะ เพราะต้องไปเข้างานกะ กะสิลำบากอยู่ ต่างจากตอนนี้ที่เข้าบัญชีในแอปปึ๊บ กะไปกดอยู่ตู้ปึ๊บ เรียบร้อย

กังวลหลายเดะ เพราะว่าเฮาเฮาจ่าย เฮาโอนออกนี่ เฮาเห็นเฮาเลขแล้ว ว่าแบบเฮาเหลืออยู่ส่ำใดจั่งซี้ เฮาเฮาสิ โอ้ย เฮาไปหลายแล้วเฮาไปหลายแล้ว เซาเซาเซาเซาจั่งซี้

เพียงพออยู่ กะถือว่าเพียงพอเลยเพราะว่ามันมีฮอดนั่นเนาะ แล้วแต่แบบฟีเจอร์โทรศัพท์กะแบบสแกนนิ้ว สแกนหน้าได้จั่งซี้ เขาพยายามเก็บกะตนของกะไว้ เพื่อให้กะแบบ รักษาสิทธิ์ความปลอดภัยว่าอันนี้คือบัญชีของกะ

ใซ้หลายอยู่ หลายธนาคารอยู่ มีประมาณสี่ซาห้าอันพู้นล่ะ แต่ว่าหลักหลักมีอยู่สามอันใซ้คือ ธนาคารหนึ่งนี่เอาไว้ ใซ้แบบเก็บเงิน เก็บเงินกิน อีกธนาคารหนึ่งเอาไว้เก็บเงินออม อีกธนาคารหนึ่งไว้ของเงินเดือน มันสิเข้าอยู่ตลอดเรื่อยเรื่อย อือ แยกกันไว้ อย่าไปใซ้รวมกัน ย้านมันเบิดไว

มันง่าย สำหรับโตนี้น่ะ มันง่ายเดะ เพราะว่าแบบเกิดมาโตโตโตแล้ว อือ บ่ได้มีไผสอนโต โตอ่านหนังสือออก โตกด ปึ๊บ ปึ๊บ ปึ๊บ ปึ๊บ ปึ๊บ เออ เป็นแล้ว ง่ายแล้ว แต่คนอื่นนี่โตบ่รู้แต่ว่าโตโตนี้ง่าย

ทันได้คึดต่อว่ามันควรสิมีอิหยังเพิ่ม เพราะว่าตอนนี้เพิ่นคึดมีหลายแล้ว มีฮอดตรวจสอบอันนั้น เครดิตบูโรในแอปธนาคาร หลายคึด หลายสิตาย เลยคิดบ่ออกว่าเพิ่นสิต้องเพิ่มหยังอีก

อาจสิบ่ได้ใซ้เวลาหลายเพราะว่าเดิมทีใซ้เป็นคนเฮ็ดเป็นอยู่แล้ว ปัญหานี้ก็ ตอนแรกใซ้สแกน สแกนบ่ค่อยติด อือ ใซ้สิงงงงอยู่ แต่ว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเลยใซ้คือถอนเงินอยู่ตู้แล้วใซ้แอปอะ งง ตอนนั้น

มักที่สุดคือมันอยู่ในมือเฮา มันเฮาง่าย เฮาหยิบจ่ายสะดวก แล้วเฮาแบบสั่งของจั่งซี้ สั่งของออนไลน์ เฮาเฮาจ่ายในตอนนั้นได้เลย บ่ได้ยาก

ลดได้หลายเติบอยู่ เพราะว่าการแสกนมันเฮ็ดเฮานี่บ่หลง ยามเฮาจ่ายเงิน เขาให้มาเฮาจ่ายสี่สิบบาทจั่งซี้ เฮาเฮากดสี่ศูนย์จั่งซี้แล้วแบบจ่ายเข้าไป ในธนาคาร เพราะว่าเฮาเงินสดบางทีเฮาเฮาเงินเกิน บางทีเฮาเฮาเงินขาด อือ มันกะบ่ได้

คันว่างามหนิ นี่ให้ SCB เพราะว่าเขาอะเรียงลำดับแบบ การใซ้บริการง่าย แล้วใซ้สีเหลียวเห็นง่าย บางเทื่อกสิกรมันใซ้หม่นไปเนาะ ใซ้เหลียวบ่เห็น คันเป็นแบบแอปต้นฉบับเดะ บ่แม่นซื้อทีมซื้อหยังเองอะ อือ

ส่วนโตคิดว่าบ่ทันต้องปรับปรุงอิหยังดอก เพราะว่าตอนนี้โตยังโตได้ดีอยู่ ยังเหลียวเห็นสิ่งที่แบบบริการที่โตอยากสิโตง่ายง่ายอยู่ การแสดงข้อมูลอิหยังโตบ่ได้รู้สึกว่ามันขาด มันเหลืออิหยัง พอดี

คันแทบสิบ่ได้ใซ้เลยระหว่างจ่าย ถอน โอน นี่เลือกให้ถอน เพราะว่าบ่ค่อยได้ใซ้เงินสด นอกนั้นใซ้ อันสามสามอันหลักหลักอะ

มีสิทธิ์ เพราะว่าข้อมูลส่วนโตมันโตบอกไว้แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนโต โตคือเป็นโตโต ฉะนั้นโตโตต้องมีสิทธิ์ในการควบคุม เพราะมันเป็นเรื่องส่วนโตของโต เป็นแบบข้อมูลของโตคือกัน บ่แม่นแค่ธนาคารที่สิมีสิทธิ์

ส่วนโตบ่โตว่ามันยุ่งยากบ่ เพราะว่าทางนี้พึ่งแบบเป็น first jobber หัวแต่เฮ็ดงานใหม่ โตทันได้มีบัตรเครดิตเป็นของเจ้าของเนาะ สิขอเฮ็ดงานไปจักปีสองปีก่อน อือ โตสิค่อยรู้เรื่องนี้ ตอนนี้โตทันได้รู้ว่าสมัครมันยุ่งยากบ่

คันเป็นเดบิตนี่บ่ยุ่งยากเดะ เพราะว่าเฮ็ดตั้งแต่น้อยแล้ว ก็เข้าธนาคาร ให้ข้อมูลเพิ่น บัตรประชาชน แล้วก็วางเงินเปิดบัญชีส่ำนั้นเลย แป๊บแป๊บเดียว มันสิยากแต่หม้องเดียวเลยคือเฮาไปรอคิว แล้วแต่ธนาคารว่าเฮาไปเฮ็ดนี่มันคิวยาวบ่ แต่คันบ่ยาวก็สำบาย คราวเดียว

บ่เคยใซ้บัตรผ่อนชำระ เพราะว่าบ่อยากเป็นหนี้ คันอนาคตมีบัตรเครดิตใซ้บ่ค่อยอยากสิใซ้หลาย แต่ว่าเพิ่นบอกว่าใซ้ควรสิใซ้ เพราะว่ามันใซ้เหมือนใซ้มีประวัติในการแบบชำระหนี้ว่าตรงบ่ บ่ตรงบ่ ใซ้สิ น่าสิเคยตอนนั้น แต่ตอนนี้บ่เคย

มีผล แล้วแต่คน บางคนกะบ่มักกู้มักยืม เพิ่นกะบ่อยากสมัครบัตรเครดิต แต่บางคนเขากะรับได้ เออ บางคนเขากะมีเป้าหมายของเขา ว่าเขาแบบ เออ ฉันอยากจะมีบ้าน มีรถ จั่งซี้แหม อย่างนี้เขากะสิสมัครบัตรมาเฮ็ดนั้นเฮ็ดนี้ วงเงินหนี้ของเขานั่นล่ะ อือ มันกะมีผลอยู่ แล้วแต่กะมัก แล้วกะสิอยากกะ

อันนี้บ่รู้ว่า คันมันสิเบิดอายุหนิเฮาต้องเฮ็ดจั่งใด เพราะว่าเฮานี้เฮาบ่เคยมีบัตรเครดิตเนาะ อื้อ เฮาเฮาสิบ่รู้

เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ แล้วก็เปลี่ยนโทรศัพท์พร้อมกันเลย แล้วที่นี้กะไปเฮ็ดเรื่องที่ธนาคารใหม่ อือ ว่าแบบเฮ็ดแอปธนาคาร ขอล็อกเข้าบัญชีนี้ได้บ่ โดยการแบบเปลี่ยนเบอร์ อันนี้คือปัญหาที่เคยไป

เคยโทรไปอยู่เทื่อหนึ่ง ตอนสี่ทุ่มที่เคยเว้าไปแล้วนั่นล่ะเนาะ ว่าเงินอยู่ซื่อซื่อมันกะโอนออก บริการโดยรวมคือดีเลย เพิ่นเฮ็ดจัดการให้ตอนนั้นทันทีเลย เรียบร้อย เสร็จสมบูรณ์เลย ภายในบ่กี่สิบนาที

บอกเลยว่าคันใซ้บ่ได้ตอนนั้นเตลิดเปิดเปิงเลย คันใซ้จำเป็นต้องใซ้อะ อือ แล้วก็รู้สึกว่า โอ้ย เป็นหยังใซ้คือบ่กดเงินสดมาใซ้วะ จั่งซี้ แหนะ มันสิมารู้ใซ้ทีหลังเนาะ อือ แต่คันมันใซ้บ่ได้อีหลีใซ้ใซ้ท่า เขาใซ้สิปรับปรุงอิหยังของเขาอยู่นั่นล่ะ อือ เดี๋ยวเขาใซ้มาแจ้งอีกทีหนึ่งดอก ใจเย็นเย็น

มันแล้วแต่ความสะดวก คันเป็นธนาคารมันสิมีข้อจำกัดตรงเวลา เพราะว่าเขาสิเฮ็ดเฉพาะเวลางานของเขาเนาะ แต่ว่าทางโทรศัพท์นี่ยี่สิบสี่ชั่วโมง อันนี้กะแล้วแต่ธนาคารคือกัน แต่ว่ายี่สิบสี่นี่ที่รู้กะคือกสิกร แล้วก็ถ้าเน้นความสะดวกกะต้องเป็นโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะว่ามันเปิดยี่สิบสี่ แต่ว่ากะต้องถือสายท่า แต่คันแม่นเทียบกับธนาคารกะกะต้องรอคิวคือกัน เอ้อ มันกะบ่ต่างกันปานใด กลายเป็นว่าโทรศัพท์น่ะสะดวกสุดแล้ว สะดวกกว่าแล้วกัน เอ้า

ผู้ใดกะอยากให้บ้านเจ้าของได้ดิบได้ดี ได้เจริญคือกรุงเทพเบิดนั่นล่ะ สิภาคอีสานกะอยากอยู่ แฮ่งว่าบ่ต้องมาทุ่มจังหวัดเดียวหรือว่าภาคเดียวดอก ภาคอื่นกะให้เพิ่นแหน่ ภาคเหนือ ภาคใต้นี่ กระจายกระจายกัน แฮ่งว่าบ่อยากให้มันกระจุกอยู่กรุงเทพหม้องเดียวนั้น

อู้ เรื่องภาษีนี่ควรรู้เป็นอันดับแรกแรกก่อนสิออกมาเฮ็ดการเฮ็ดงาน มาใซ้ชีวิตในสังคมเลย เพราะว่าภาษีมันสำคัญใซ้ อีหลี สิทธิ์อิหยังใซ้ของการเป็นคนไทย เป็นประชาชนนี่ ใซ้ต้องเสียภาษีเดะ ใซ้ถึงสิได้รับสิทธิ์รับหยัง อย่าว่าแต่โรงบาล อั่น ที่ว่าไป ถนนหนทางนี่ใซ้ภาษีคือกัน

คันว่าสิสอนเรื่องภาษีให้เด็กน้อย อั่น ถ้าคิดว่าเหมาะสมที่สุด วัยที่เหมาะสม คิดว่าตั้งแต่ ม. หนึ่ง อายุสิบสามปี เพราะว่ามันเริ่มรู้เรื่องแล้ว คันไปบอกเด็กน้อยประถมนั่น มันกะสิบ่ค่อยอิหยังดอก มันสิบ่ค่อยแบบ บ่กระตือรือร้นแต่ว่าเด็กน้อย ม. ต้น นั้นน่ะ ส่วน ส่วนใหญ่เนาะ คน คนหลายคนเลย เขาสิจบ ม. สามจั่งซี้ เขากะบางคนเขากะบ่ได้เรียนต่อ เขาต้องไปเฮ็ดการเฮ็ดงาน เขากะต้องเสียภาษีจั่งซี้ เพราะว่า ม. ต้น ม. หนึ่ง ฮอด ม. สาม เขา เป็นเด็กหญิง เด็กชายครั้งสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งปี เขากะต้องไปเป็นนาย นางสาว จั่งซี้ล่ะ

ปรึกษาง่ายสุดใกล้โตครอบครัวโต อีพ่อ อีแม่ อีปู่ อีย่า จั่งซี้ แต่คันว่าบ่เข้าใจ เพิ่นโตบ่เข้าใจ โตโตไปถามคนใกล้โต สิหมู่โตโตได้ แต่ว่าคันมันบ่มีอีหลีหรือว่าโตบ่มั่นใจ โตก็ไปเบิ่งในเน็ตเอา ในเว็บไซต์อิหยังเพิ่นโตสิบอกอยู่ กรมสรรพากรนั่นน่ะ ง่าย

สมัยนี้แล้วเนาะ มันกะมีโทรศัพท์ มีเน็ต มีคอม กะกะค้นใน Google เอาจั่งซี้ สรรพากรเพิ่นกะเฮ็ดข้อมูลให้เบิ่งอยู่ ให้ศึกษาอยู่ หาง่ายสิตาย ดีกว่าไปถามไผ

แรกแรกเลยคือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษี แบบรวดเร็วที่สุด ได้คำตอบไวที่สุด บ่ต้องมาท่า บ่ต้องมาหยัง แล้วกะมีการตรวจสอบเรียบร้อย แล้วก็อันดับที่สองกะคือ การกะหาแบบข้อมูลการเสียรายได้นี่ การคำนวณ เออ ว่าเงินเดือนกะนี่ คันมันหลายนี่ กะต้องไปเสียเท่าใด เท่าใด เท่าใดแหน่ นี่

มีผลหลายเติบ เพราะว่าเฮานี่เฮาภาษีมาตั้งแต่แรกเกิดเดะ แรกเกิดตั้งแต่น้อยจนว่าใหญ่มาเฮ็ดงาน ตั้งแต่อยู่ในโรงบาล จนว่าเฮาไปโรงเรียนนี่ เฮาเฮาได้เฮาภาษีถนนหนทางนี่ไปโรงเรียน ฉะนั้นภาษีนี่จำเป็นต่อชีวิตในอนาคตเฮา เพราะว่าอิหยังมันสิพัฒนานี่เฮาเฮาสิได้รับไปนำเนาะ ญ้อนภาษี

กะบ่แปลก เงินหลายเสียหลาย เงินน้อยเสียน้อย เพราะว่าข้อยเสียภาษีหลายนี่ เขากะได้เงินหลายเดะ เขากะสบายหลายอยู่เดะ เขาบ่ได้ไปหักเบิดเงินเดือนเขาเนาะ แต่ว่าคนทั่วไปนี่ บางคนกะเงินบ่ได้หลายเขาก็หักตามอัตภาพที่เขามีนั่นล่ะ มันกะสมควรแล้ว

แรกแรกเลยประเทศฟินแลนด์ เพราะว่าเพิ่นหนิ ภาษีเพิ่นเอามาใซ้เพิ่นใซ้เด่นเรื่องการศึกษาเนาะ อือ เป็นประเทศการศึกษาดีอันดับต้นต้น เพราะว่าไทยนี่มันต้องเริ่ม เริ่มที่การศึกษา เริ่มให้คนเลย คนได้เรียนหนังสือจั่งซี้ มันจั่งสิมีประชากรที่รู้หนังสือ มีการศึกษา แล้วมันสิเป็นรากฐานของประเทศอะเนาะ ใซ้สิคุ้มภาษีอยู่ล่ะ

มื้อหยุด นอนอยู่บ้าน แตกต่างตั้งแต่เวลาเฮาตื่นแล้ว คันเฮาวันธรรมดาเฮาเฮาเฮ็ดงานเนาะ เฮาเฮาสิตื่นประมาณหกโมงเจ็ดโมง แต่ว่าวันหยุดนี่ พู้น บ่ายพู้นล่ะ เอ้ย ฟ้าแจ้งจ่างป่างอยู่เทิงหัวเฮายังบ่รู้เฮา ตะวันไหม้หัวปานใดเฮายังเป็นบ่ตื่น แตกต่างตั้งแต่เวลาตื่นแล้ว

ยามบ่ายนี่มันฮ้อนเนาะ ก็อยู่บ้าน อยู่บ้านตากแอร์ ตากพัดลม อือ เบิ่งหนัง เล่นเกม เบิ่งการ์ตูน เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นแหละ ท่ากินข้าวยามแลงอย่างเดียว

ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะรถมอเตอร์ไซค์นั้นเนาะ แนวมันขับง่าย ขี่ง่าย ไปโลด

ไปบ่ดู๋ เพราะว่าฮ้อน เทิงฮ้อนเทิงอ้าว อีกอย่างคือตื่นบ่ทัน ตื่นบ่ทันเพลพระ ยามวันหยุดนั้น แต่ว่าคันไปเฮ็ดงานฮ้อนบ่ได้ไปอยู่แล้ว เพราะมันยุ่ง มันยาก ฮ้อนบ่ค่อยได้เข้าวัดดู๋ดอก

ยามไปยามพ่อป้าแม่ป้านี่ ทักทายอย่างแรกเลยเฮา หวัดดีเพิ่นก่อน หวัดดีเพิ่นจั่งซี้ แล้วก็ถามเพิ่น กินข้าวแลงไป กินข้าวงายไป อื้อ เพราะว่าเขาจะถามกันเรื่องกินข้าวก่อนเนาะ จั่งซี้ เออ เฮาถามเพิ่นไปตามประสานั่นล่ะ

มักวันธรรมดา เพราะว่าวันหยุดนี่มันว่างโพด ญ้อนมันว่างโพดนั่นล่ะ กะเลยบ่ค่อยมักปานใด อยากไปเฮ็ดงาน อยากตื่นไปกินข้าว อยากพ้อหมู่ พ้อหยัง อือ พ้อเสี่ยวเจ้าของจั่งซี้

คันกินข้าวแลงแล้วหาย่อยก่อน ย่างอยู่นำบ้านกะได้ ย่างเลาะบ้านกะได้ เลาะกะ เลาะกะเลาะซานให้มันย่อย แล้วจั่งไปอาบน้ำ แล้วก็นอน นอนเบิ่งหนัง กะหลับ

เป็นจั่งใดน้อ ไคขึ้นไป โอ้ย เบิ่งทรงแล้วสิได้กลับบ้านเดะนี่ ได้กลับบ้านไวเลย อือ กินข้าวกินน้ำ หมอบอกหยังกะเฮ็ดมันสิได้เซาไวไว

คันเอิ้นว่าสนิท กะต้องเป็นอีปู่ เพราะว่า เป็นหลานคนเดียวเพิ่นเลี้ยงมาแต่น้อยจนใหญ่ มีหยังกะเว้ากับเพิ่น เพิ่นบ่ด่า บ่ว่า บ่หยัง เพิ่น ให้เงิน อือ ญ้อนว่าเพิ่นให้เงิน เพิ่นใจดีกะเลยสนิทกับเพิ่น

สมาธิสั้นคัก คักเลย เป็นคนท่ายังบ่ค่อยได้แล้ว เพราะว่ามันโดน โดนนี่คือบ่ถึงสาม สามวิด้วยซ้ำ แต่ว่าในเน็ตมันไวกว่านั้น ในโซเชียลมันไวกว่านั้น กะเลยรู้สึกว่าเริ่มสิสมาธิสั้นแล้วล่ะ

บ่ค่อยมัก เพราะว่ามันโดน บ่รู้ว่าสิจบยามใด มักแบบเขาตัดมาลง เออ ฉากแบบไฮไลต์อิหยังมากกว่าว่ามันเบิ่งง่าย มันรู้ว่ามันสิม่วนตอนใด บ่ต้องมาแบบ มานั่งกรอหรือว่ามานั่งท่าให้มันม่วน

ข้อดีที่สุดเลยคือได้ติดต่อคนที่อยู่ไกล ติดต่อกันง่าย บ่ต้องโทรหากัน ใซ้เน็ตใซ้พอแล้ว แล้วก็ ข้อดีที่สองคือส่งข่าวหากันไว อือ อย่างตอนแผ่นดินไหวนี่เราใซ้รู้ไว เพราะว่าญ้อนเขาอันนั้นเนาะ ประกาศในเฟซกัน อือ ว่ามันเกิด

อนาคตมันแฮ่งสิได้รับความนิยม ได้รับความสำคัญเลย เพราะว่าเฮาสิติดต่อกันทางเน็ตทางหยังไปตลอดแล้ว แล้วตอนนั้นมันเฮาสิ น่าสิเป็นหลักแล้วล่ะ อือ เป็นหลัก มากกว่าการแบบไปพ้อหน้าพ้อตากันแล้ว

มักตอนหนาว แต่ว่ากะบ่อยากให้มันหนาวหลาย มันบ่อยากอาบน้ำ แต่ว่ายามหนาวนี่กะออกจากบ้านได้ง่าย อือ เพราะมันเย็นเนาะ บ่แม่น บ่คือ บ่คือตอนมันกะ มันฝนจั่งซี้ ฝนกะกะเปียก กะกะกะสิเป็นลม หนาวนั่นล่ะดี ดีที่สุดแล้ว

คันฮ้อนคักคัก แนะนำว่าให้ไปอาบน้ำ อาบน้ำจักรอบ ให้มันฮ้อนแล้วฮ้อนกินน้ำเย็นเย็น อยู่หม้องเย็นเย็น คันฮ้อนฮ้อนคักเดะ แต่ว่าคันบ่ฮ้อนคักนี่ ฮ้อนฮ้อนออกมาข้างนอก มานั่งรับลมรับอิหยัง อือ ให้มันเย็น ให้มันฮ้อน

ยามฝนพายุมาแฮงแฮง คันว่ามันมีแจ้งเตือนก่อนหน้า แฮงเบิ่งบ้านแฮงก่อนเลย ว่าหม้องใดมันมีโอกาสที่สิหลุดสิหล่อย คันแบบ คันมันทันนะ คันเขาแจ้งทันแบบหนึ่งอาทิตย์จั่งซี้ แฮงแฮงเอิ้นแฮงมาเฮ็ดมาเบิ่ง แต่คะบ่ทันแฮงแฮงย้ายข้าวย้ายของ ไปอยู่หม้องปลอดภัย ให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นแฮงสิจัดให้อยู่

คันว่าเป็นคนเหนือมาอยู่ภาคอีสานทันได้โดนกะสิบ่ได้รู้สึกว่ายามหนาว มันหนาวหลาย เพราะว่าเหนือบางเทื่อเขากะหนาวแบบเลขเดียวเนาะ ห้าองศา สี่องศาจั่งซี้ แต่ว่าภาคอีสานยามหนาว หนาวสุดสุดประมาณสิบห้าองศา บ่คือภาคเพิ่น น้ำค้างนี้กะทันได้แข็งเป็นแม่คะนิ้ง มันกะบ่ได้หนาวหลายส่ำเหนือ แต่ว่านำคนอีสานนี้ที่มันอยู่กะมาตลอดมันกะสิรู้สึกหนาว หนาวคักหนาวแน่ หนาวบ่อยากอาบน้ำ หนาวบ่อยากตื่น บ่อยากลุกจากบ่อน

อั่น บ้านข้อยเฮ็ดนานี่ยามแล้งผลกระทบเต็มเต็มเลย คือบ่มีน้ำลงนากะสิเฮ็ดนาบ่ได้ ดินกะสิแตก หน้าดินแตกกะต้องมาไถใหม่ เปลือง

ต่างบักคักกะสิเป็นญ้อนภาวะโลกร้อนนั่นล่ะมันเลยต่าง เพราะว่ายามกะน้อยน้อยหนิ เย็นกะเย็นเลย จนว่าได้เอาผ้าห่มไปเรียนนำ แต่ว่ายามนี้บ่ต้องผ้าห่มแล้ว บางเทื่อ หนาวหลายหลายหนิ เที่ยงกะกะแล้วกะถอดเสื้อกันหนาว อือ เหงื่อแตกเหงื่อแตนยัน ยามหนาว บ่คือตอนน้อยน้อย

อากาศเปลี่ยนแปลงดู๋ดู๋นี่ มันผลกระทบหลายที่สุดเลยคือ กับ อ่า กับสัตว์เอ้า บางสัตว์บางโตมันก็ต้องจำศีลในฤดูฤดูนั้นเนาะ แล้วมันโตสิบ่ค่อยมีโอกาสผสมพันธุ์ โตสิอาจสิแบบมีการสูญพันธุ์เกิดขึ้นหรือว่าเกิดการย้ายถิ่นฐาน โดยที่มันบ่จำเป็นขนาดนั้น แล้วก็อย่างสองเลยคือ ผลผลิตทางการเกษตร ว่าอากาศมันโตสำคัญบางแบบผลหมากรากไม้บางอันมันโตบ่ขึ้นยามโต บางอันมันโตบ่ขึ้นยามหนาว อือ ตามมาทีหลังโตคือคน บางคนเขาโตเป็นแบบภูมิแพ้ ภูมิแพ้ฝนจั่งซี้ ภูมิแพ้โต เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมา เดี๋ยวฝนเดี๋ยวโต เดี๋ยวฝนเดี๋ยวโต ยามมันบ่แม่นฤดูอะ เดือดร้อนเดือดร้อนคักตายเบิดซุผู้ซุคน

ยามหนาวใส่เสื้อกันหนาวเสื้อแขนยาว แล้วกะอย่าลืมทาครีม เพราะว่าผิวสิแตก

ต้องเบิ่งพยากรณ์อากาศ เพราะว่าเฮานี้สิได้รู้ว่าเฮาต้องเอาเสื้อกันฝนหรือว่าเฮาไปนำบ่ บางเทื่อเฮาเฮาบ่ค่อยอยากพก มันพะรุงพะรัง มะยุมมะย้วย

อากาศมีผลต่ออารมณ์คนแน่นอน เทิงฮ้อนเทิงอ้าว ฮ้อนฮ้อนสิ จากฮ้อนอยู่แล้วฮ้อนสิฮ้อนกว่าคือเก่า ใจฮ้อน อารมณ์ฮ้อน มันฮ้อนสิเกิดการปะทะกันเล็กน้อยไปถึงหลายเนาะ คันมันอากาศฮ้อน

เลือกยามหนาวอยู่แล้ว ยามหนาวมันบ่เปียก ยามหนาวมันแค่ต้องใส่เสื้อแขนยาวบางเทื่อมันกะบ่หนาวเลย แต่ว่ายามฝนนี่เปียกแท้แท้ล่ะ จั่งใดมันกะเปียก

เอาแบบบ้านบ้าน กะเบิ่งว่ามดน่ะ มันย่างนำพื้นกะกะบ่ อือ มันพากันขนอิหยังหนีหยังบ่ แล้วกะแหงนหน้าขึ้นฟ้า เบิ่งเมฆ เบิ่งหยัง เบิ่งลม บางคนกะได้กลิ่นฝน บางคนกะเห็นเมฆครึ้มครึ้ม เห็นฟ้าครึ้มครึ้มกะสิรู้ว่าฝนสิมาหรือพายุสิเข้า

มีส่วน ซุคนทั้งโลกใบนี้มีส่วนในการซ่อยลดโลกร้อนละ ซ่อยปิดแอร์นี่ซ่อยซ่อยถือว่าลดแล้ว อือ ปิดแอร์ ซ่อยแค่ตอนจำเป็นจั่งซี้ บ่ต้องเปิดซุมื้อซุซ่อยดอก ซ่อยซ่อยบ่แม่นห้างแม่นหยังเนาะ ซ่อยประสาห้องนอน อันนี้ซ่อยถือว่าลดโลกร้อนแล้ว หรือว่าซ่อยแบบลดการกินหลอดจั่งซี้ เออ ลดการซ่อยถุงพลาสติกมาซ่อยถุงผ้าจั่งซี้ ซ่อยซ่อยมีส่วนแล้ว

สิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตสิดี อันนี้ คำ คำที่มันจริง แล้วกะเป็นความจริง เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อกะ ออกซิเจนอิหยังส่ำนี้ อือ คันมีไผเผาป่าเผาหยังหนิ กะกะเดือดร้อนเดะ บ่แม่นแค่กะเหม็นเดะ ข้างในตัวกะหนิกะบ่รู้เดะว่าปอดมันจั่งใดกะสูดเข้าไป ฉะนั้น สิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวิตกะกะสิดี

สิ่งแวดล้อมนำบ้านนี่อยากให้มันดี อยากให้มันดีเลยล่ะ อยากให้เซาเผา เซาเผา เซาหยังแหน่ อีหลี อย่าให้ว่า เพราะว่าเผาอ้อยเผาหยังนี่ทรมาน ควันมันแบบ โอ้ย ขึ้นเทิงฟ้า มืดฟ้ามัวดิน บ่สบายใจ อนาคตกะอยากให้ลูกให้หลานได้อากาศที่ดีกว่ากะ อยากได้สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ากะ บ่แม่นคือซุมื้อนี้

ปกป้องได้หนึ่งชนิด ให้ว่าอีหลีกะตอนนี้เลี้ยงแมวกะอยากปกป้องแมว เพราะเห็นหน้ามันแล้วกะอิโตนมันเนาะ อือ เทิงอิโตนเทิงหลุโตน อยากปกป้องมัน อยากอยู่กับมันไปโดนโดน บ่อยากให้เป็นหยังหลาย เพราะอยู่นำกันมาโดนแล้ว

บุญบั้งไฟเท่านั้นถึงสิจัด ยามมิถุนาเพื่อขอฝนด้วย มิถุนาเป็นหน้าฝนแล้ว เว้ย จุดบั้งไฟใส่ฝนอย่างเดียวล่ะเนาะ แต่กะม่วนดี มีเทิงแห่ แห่ผาแดงนางไอ่จั่งซี้ มีรถแห่ มี ประกวดนั้นประกวดนี้ เอิ่ม มีฮอด แข่งบั้งไฟ บั้งไฟใดสูงแหน่ บั้งไฟใดอยู่เทิงฟ้าโดนแหน่ อือ มักที่สุดแล้ว ดูมีกิจกรรมหลาย มีหยังหลายกว่า

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ควรรักษาไว้นั่นล่ะแม่นแล้ว มันเป็นรากเหง้าเฮา รากเหง้าศักราชเฮาอย่าลืม อือ พ่อปู่ พ่อหยังเพิ่นเฮามีไว้ให้เฮานี่ล่ะ มีไว้ให้เฮาซุมื้อนี้ อย่าให้มันหายไป จั่งบ่ได้ลืมว่าเฮาเป็นไผ เฮาเป็นคนอีสาน

หลายเติบ หลายที่คิดไว้ ประเพณีเก่าเก่าวัยรุ่นรักษากำลังดีเลยช่วงนี้ ใน TikTok กะเห็นเนาะ แบบเขาเฮ็ดกิจกรรม เออ ฟ้อน เทิงฟ้อนเทิงหยัง ฮีตสิบสอง คองสิบสี่นี่เขากะเฮ็ดดี เขากะโปรโมตอยู่ ดีกว่าที่คิดไว้

ตอนนี้มันมีเพลงอันนั้นเนาะ เพลงของโจอี้เนาะ บุญบั้งไฟเดือนหก กะแสดงว่าประเพณีโดดเด่นที่สุดคือบุญบั้งไฟนั่นล่ะ เพราะว่าเขารู้นำว่ามันจัดเดือนหกญ้อนกะเพลง แล้วเพลงมันก็ดัง แบบมันกะเลยโดดเด่น คนกะเลยรู้จักหลาย อือ